Loho chi na cachi in yee jeen iyo ndaa ii ndaa hora chi a las dos a las tres de la maana ni quee un quehe ndiguɨ i tinaa a na cachi yee niu chi ndulistu cua ndee juun cuidar chata vehe ti yaha jihna ahan nduvaha andigui ta ndeve nunaan cha iyo ndigui vehe nda io de cuidar andivɨ jum chu ul de cuidar ia chi va de cuidar cuu chi de cuidar ian andivɨ ndeho ti ra ndee yo uivi cani jinatu.